<hesitation> sawroɓe mbaleɓe ana gada dum luhee, He be bamma dum liceewala dogotore hen gattata e nopi mun. Ɗii woni ɗi neɗɗo anndi hannde hannde kaa ana waɗiree. Ɗum ka <hesitation> ɓe tukkan e becce joomun walla jooni ka to nawal woni ga fuu tan, eyyo, so ɓe ƴeewa.